Eka da marina io fa misy marokoroka gny vola vy sasany. Gny sisisisiny regny da hita tegna misy marokoroko. Gn'antony nanova aniregny marokoroko regny moa zany da mba uhm hahasarotsy gny fisilahan'ny gny vola vy igny na gny fitapahany na manahaky anizay. Igny gny mitazona anazy gny mitazo anazy mafy mba tsy ho tapaky mba tsy hisarasaraky mba tsy ho vaky gny vola vy igny. Zay gny tena antony voalohany namboarana anazy hanao anigny.